ہیٹا تے کئی پرکار ہن جو وکھ وکھ موقعے تے اتے اودیش لئی ستھت ہن۔ فیڈورا، جس دا چوڑا برِم، اتے نرم فیلٹ مٹیریل ہوندا ہے۔ اکثر آدھونک ایونٹا جاں اک سٹائلش پہننے <hesitation> لئی پہنا جاندا ہے۔ باہری <hesitation> سرگرمیاں لئی اک چوڑا برِم والا سن ہیٹ سورج توں سرکشا پردان کردا ہے۔ جس نوں باغبانی، بیچ، ٹرِپ جاں ہائکنگ <hesitation> وچ استعمال کیتا جاندا ہے۔ اتے بیس بال کیپ اک آرام دہ اتے ورت یوگ چون ہے، جو عام طور تے کھیڈ جاں باری <hesitation> سرگرمیاں لئی پہنی جاندی ہے۔